Sa nyaku teduman sera. si bobot, si peret wes sedem. nuin sera sais bobot ti yo. nepa sea kuan nu <hesitation> ritok tok rimean sawengi ko sya rimean sawengi si bobot ti. nuin sera makan nera kan ma pangelek kekanen kan sera wengi yon sera torona semange paneputen sebobo ti. wos yon sera <laughs> sera sumiwon sala nera ba tampaan nera ka wengi. kinor kor nera mo tuna roro tum pe karo karoten nera akat eris mondole yo u werisi san mondole siok nik tum peen lekan sase boboti sio kapa toyo man sera na roro. satu sio un- un neris niondol nerea berarti se to roro sio sera. ni tu se bobot teintukan seperet apas peretti pakua kua ikoi sea remeabengi nu Sera kama tele tele u sera u una nu neu umpanu nera tu umpa nteto wanera um bengi sera ma panelek kan kekane nera um bengi yo seperet yai sitorona sera naase goros nanse koki tan nenaan seperet daup ngara ngara nera peret daup naan si ngenga wen naan si paret pet yoa si paling koki rimean ti si koa nera si peret susu yon sia sera sa mengembei ung katedu si sedem sesedem iyai sera koki man tansa elek kengku uma kelang nera mengere ngerer man tan paendo ala ko conto kura usa ma sesawa sawangen sase sedem yaai sera ma manto wear roro ronga kebanyakan sera wia roror ronga wo ma siwo ma ondo leu neris berarti nenaan sedem na roro.